شوف يا أخوي إذا ما تقدر تنام حاول تسوى روتين ثابت قبل النوم مثل تبتعد عن الأجهزة الألكتورنية جبل بساعة وتشرب شي مهدي مثل شاي الأعشاب جربتجر كتاب خفيف أو تسمع موسيقى هادئة خلي الغرفة مظلمة وباردة أهد شي لا تفكر وايد وحاول ترتاح وحاول أنو تخلي جسمك يرتاح.